Ia liga kaikai amo ege loikene mugeitu entano toi pump rogaina entano lego, ego nomogenke tee egu touno onogamoi, ee kaikai monmoi nagai tee mugou piotopogimoi toi punparo rogakai rogakagu egu ege logaitamino no mogenke tee nagai egu toi punaro, nomakuga punparo ee porukamoroga nagai toregarei touno toi on-onogai kaikai ogo egu tee touno toi onogaine ee nomogenke ligomma taa lopa lee onogo ginne ee lee girai ama nomogenke, ama nomogenke. Tee egu toutou ama onogaine, ego lopa tee lee ekua go on-onogoginne lee go amo ee noke touno ama on-onogo gi. Ee noke egu lopa mau touno on-onogogim tee lake ama mainiga unimokoinke, on-onogai, ue entano lopate noke kuago toi on-onogogim ego entano noke tae touno apogim ee sinto tontokamoi. sinto ranrarekamoi into tontokakamoi uru-uru. Ligo raito touno apogigu iiee taa tontokamoi. taa tontoka moi, sinto tontoka, sinto tontokamo uru-uru. Ue iko noke tee touno on-onogogimne tee lake kopo ama unimoko, ama unimoko tontokamoi on-onogai. ee lee gira nagaimo tow toi onogai, touno toi onogakakai, lee ligorai to tee rake noke on-onogo gim entano noke lake onoonogogim, ee noke nagai ligom mai toutou mani torekogim iko noke. Rigomai noke egu touno mani toi piotopogi, egu magai loikene egu toi aakeromam ee entano ee itamino ege nunnummoi ligomma noke touno onogasigai lopata ia paiga perekupanke toi kaikai goim. Egu sinto lagu ia liga kaikai ama melagu. Melagu legu egu amago ama puasi ia liga kaikai ege ogo kaiakai mugupa lopa ure wgaguine. Lopa ure logagui ia ligomma kaikai, egu ikopaiga kaikai porugupa egu ia liga ama pugupa kaikai amim nagai taa logaro esu toi nagai piro teegere umm moge, muge, muge, muge upiro egu moni nke ee tai tege ia aike makasirunke etai, ia makasiro nke etaigu egu logaro egu nagai nomoge toi ege liga itamino tee ragai momoge toi iai makusiru logaro rau ee tolekaioapaio ia aike sinto, sinto ia into repogiguine, ia into tokogiguine ia into minno logo giguine ia into minno apakogiguine ia aike ia ee into upeguoro, ee into kopiropo, ee int koioiopo tokaguoro, ee into latoiopo tokaguoio, ee lito tokaguoro, ee into latoiopo tokaguoio, ee lito tokaguoro lua tuntu koiomoro. Ee into tokaguoro lito, lato tokaguoro, poko tokaguoro loto tokaguoro sin to toi tetepam. Touno onogamoi ego kopo nomogegai toi lupa tege ia. Iai perekupanke tese kaikai goim is lisa au taa touno toi onogaine ee entano go nagai, nagaimo eege nunnuno tee umm mingu egu nagaimo ia usomma koimongu egu ekopiro kuanagai, ekopiro kuanaigai kaigomgu gu toi akeropam, akeropangu apogim nosu iko omoto toi tokui amo mani kaikaigoro aposisuo tesu kaigoroguorosu toi kaikai som. Touno iko nogu loo kaikai nomoi akoso taa tai pagomma toi onogui. Toi pogamma kaikai goromoi toi onogui touno loge toi apei sinto touno lose toi apei sinto kainara, sinto, sinto, sinto tepio sinto eko tegu ono onoguinogu toi onoguio egu kotui kamo egu tese maigou egu kotosi.